Non, personne n'est blessé.

À ma connaissance le pain est fait avec de la farine, du sel, de l'eau, de la levure.